My favorite animal is chicken, I love chicken because when you geh chicken no problem can be difficult for you most especially when you are in the rural area. When you are jam, you will get yor chicken on market day or the neighboring towns, their market day you can carry yor chicken there, sell ley chicken, get money and be able to pay attention to ley things dah yor- your family need. You when you geh chicken you will be able to eat good food ley chicken egg fix my gb, put ley chicken egg there, put pepper, I swallow my good gb I feel very fine I enjoy it in fact my children have learned it from me to an extent that <hesitation> whenever you cooking chicken <hesitation> gb they alre <hesitation> they know dah lah chicken egg business coming in dah one there, so I love to raise chicken. I also like chicken because, even if no watch, chicken can communicate with human beings. When you are very sensitive to ley behavior of chicken, aay will help you in so many things, you know how to time yor activities in ley morning. Once you hearing one or two chicken in ley whole community you jeh hear crowing it means dah something dangerous happening in ley night. It means dah witchcraft coming out to perform chicken will communicate that to you in ley night, two o clock, between one and two anytime you listen to chicken crowing it means dah something happening.